Aga gunana piso paccikkuruq e ero piso paccikkuruq e weddinna paccingngi sesa-sesa weiluwaq e ro deqna rapiwi goncingnge napakanjaki aga lampeqna weiluwaqtaq baraq masama rata i ero piso paccikkuruq e nulle aga leipake modeleq i weiluwattaq pada ko melokkiq moki asettaq ko weiluwattaq naulletu aga piso paccikkuruq e mabbeyangngi kulit matetaq yakko leipakei makkerrikeng ko tappataq tapiq tomacca e tommi misseng pakei nasabaq ko pole sala-salana leipake naulle nasesseq i tappataq jadi ajaqna sembarangan tapake piso paccikkuruq e